إسمعي يا جلبي، طبعا ما في شيء في الحياة مستحيل، وأي شخص له عشان يتجاوز ال <hesitation> مخاوفه لازم إنه يواجهها، فاليوم إن شاء الله بتكون رحلة يعني <hesitation> حلوة وممتعة، يعني إنتي بتشوفي كم ملايين <hesitation> يعني مسافرين كل يوم من كل دولة في كل المطارت إيش صار لهم? يوصلون بالسلامة ما في شي يخوف، ليه إنتي تستل- تستسلمي لهذا الخوف?